तष्बिर फ्रेम भन्या बित्तीकै सब भन्दा पहिला मुलाई त जो हाम्रा फोटा हुदा छन प ति फोटालाई चाहि राम्रो रे सुरक्षीत राख्न्या ठाँउ हो जसो मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछि यि फोटा जतिपन हामि खित्ता छु ति फोटालाई चाहि हाम्ले जाइदापायो त्याईदा फाल्यापछि फोहोर पन द्ख्खीदा छन भन्यापछि ति छट्टाइ पुणा बिग्णीजादा छन । जब हामि यो तष्बिर फ्रेम भित्र हालिखेर राख्ता छु त्यो व्रसै वर्ष सम्म पन जस्साको तस्सै हुदो छ रे तिनले हाम्रा बैठेक कोठा जा हामि राख्ता छु तिन्लाई सजाईखेर त्यो ठाँउलाई पन राम्णो उज्यालो बनाको हुदो छ । यै फोटो फ्रेम जो हाम्रो तष्बिर फ्रेमज हुदो छ यै तष्बिर फ्रेमले सब भन्दा पहिला त मुलाई क्या लाग्दो छ भन्यापछि जति पन फोटा छन ति फोटालाई सुरक्षीत राख्न्या रे राम्रो देखाउन्या काम गद्दो छ जसो चाई मुलाई लाग्दो छ ।